Ascutami, iu haiu a partiri e nun mi pozzu purtari lu cani. Però l’armalu nun po’ arristari sulu. Tu mi putissi ajutari? Nun ti dicu di tinillu dintra nni tia. Vistu ca stamu a lu latu, si putissi purtarici l’acqua e lu manciàri na vota a lu jornu. E la matina e la sira l’avissi a purtari a fari na passiata nta lu jardinu chi c’è ca darreri pi faricci fari li so’ bisogni. Capisciu ca è un compitu camurrùsu, ma nun haiu a cu’ dumannari e poi sacciu ca a tia l’armali ti piaciunu. Ti ringrazziu.